هل تفضل الذهاب إلى مشاهدة فيلم وحدك أم الذهاب لتناول الغداء وحدك؟ ولماذا؟ بفضّل أروح أشوف فيلم وحدي الفيلم يحتاج تركيز، وتكون أكتر راحة إذا كنت لوحدك، تقدر تستمتع بكل لحظة وكل تفصيلة في الفيلم بدون ما تشيل هم تتواصل مع حد اما الغداء، لحظة اجتماعية، وكلما كنت مع ناس تحبهم، يصير الجو أحلى وتستمتع بالحديث والضحك